Ñax, nax la ko dee ràbbe. Su deme ba jël nax mi ràbb ko ak gémminam bi. Lii la pittax. Pittax moo de jël bant ak hëñ di ko ràbbe. Man su nekkee picc yi moom ñax lañ dee am, ñax kese lañ de am. Léegi su nekke ne dem naa si dun bi si lekka yi ngee indi fii, mu ngee focc nii, dangay dem konte ci lifin bi, xob bi ñu ràbb ko, def fa nag buntu bu ndaw, bu ñówee, su ñówee nag dugg si biir.